Kà raha ôhatra ikajy <hesitation> raha zao, ôhatra hena zaigny raisiko. Mbô tsy hampalaky aratra azy ôhatra ty kaji-tià kaji-tegna adîgny ela regny zaigny zi, asaly i, asaly <hesitation> mahazatra zahe agny. Atapy izy ho maina aminje ho manjary kajia amy zay fotoàna mia-andrahoànao azy ilànao azy fôgna izy fô tsy môra maratra.